He, ga gini unɓaa bà, fnse fsúmu, a feri foo yee, hee antimbi, Haala ma meges ma. Bari antimbi ma faŋ ma Haala ma, hanganti agi mo asówti he ye, bari hina antimbi ma fanan, angi too mo a ŧiɓe. Antimbaa mmúŧ, he, boli mo a bila unyaati, uŧag, uŧag wi gjif gsibi, flee ffoda uben buŧi mñaani ma reg, uu tto biiŧa wi. Uben uu tto siim wil wi ma húri yaa wembe, win ŋóodi, win ŋóodi bjeti biindi ma ataan, we nge guuŋ. Uu tti mada ga a gwili gŧoog ngi hal ngi biñaŋ, wi ma uŧagni ngi jali ma gwili ma ntéyi, gee gtída, gmada tíngana hanu udan yeɓina. Mboŋ jalu ubiiŧa fana, uyeeŋ, ugí nan nga anín hiindi ma fo flee gitile flee ma húri yaa he gjifidi ma nsów flee folo. We halaa tti mada yaa, wii mmada gitile, ebuw wi janga gitile. Boli mo wembe win giti boonji mo blúŧi, ndu uŧiɓi mo a hal, mbolo flee folo, uhúri yaa, flee nŧiɓi yo a hí ma, wo ngi wo unúmtini, wembe umada wi déta, a bsín bolla, dong wee ma wi boonji ndaani, antimbi.